मए अख मेअ हन्गोस् क्रेति पर मए खए भल् पौन्। पतदिअ मस्, अलु पितिक, कोसु दैल्, पोइत भत्, जोल् पन्, हन्दोर् गुरि खए भल् पौन्। अरु पिथ खए भल् पौन्, <hesitation> लरु, नै कोलोर् पिथ, तिल् पिथ, घिल पिथ, कुतुलि पिथ, नन्गोल् पिथ, भपदिअ पिथ, ओदेन्ग जुल् भल् पौन्, हमन्खो, कुमुर हमन्खो, कोल् पोसोल, बोरसरो जोल् पन्। सुन्गदिअ सौल्, तेल्दिअ पिथ, अदि हेबु खए भल् पौन्।